يا حبيبي، أنا فاهم خوفك من الطيارة، بس صدقني، الطائرات من أكثر وسائل النقل أماناً في العالم. قبل ما تركب <noise> حاول تهدي نفسك، تفكر بالرحلة اللي قدامك. <noise> الجميع من الطيارين إلى الطاقم، مدربين تدريب ممتاز، عشان يحافظون على سلامتك. أنا بعد ما كنت أخاف في البداية، بس مع الوقت، عرفت إن الخوف ما له داعي. خليك مرتاح، وركز على الأشياء الحلوة اللي راح تشوفها لما توصل. وانت معي راح تمر الرحلة بخير إن شاء الله.